So tawi aɗa yiɗi sowde wutte a weertan mo nokku jaajɗo. So tawi a weertii mo, ƴeewaa ceɓe juuɗe ɗe cowaa ɗe bannge nano, cowaa bannge ñaamo. Ni woni ngittaa to daande to ngartira to caggal to. Cowaa haa fof fota. Ɗum woni wutte ma sowiima.